<noise> toh-toh Ay dabbai ra wankan ga wasu bari wasuŋ da ikulu, zama bari ba zurai do harai a teda a zuruŋ da ba churaize sankufa hankaŋ chindi banda. Sannaŋ wankan si zuru mo kwaine dame, dame da’aga dira daŋga hankaŋ go mollo daŋga boraize go kwai zaitarai inga kachi dame, sannaŋ kuma dame mo a diranda nori, nidi inga kachi I bambaŋ chi. Hamni mo a bisa nori a bisa dame, zam ba desiyaŋ no dame hamni gi hinka desi dame si hinka desi. Sannaŋ kuma wankan ga dake baro ga wasi wanno, hinchin bumbo ga wasu zama ba zurai no hinchin ga hinka zuru, sannan ba feji, feji go hinchiŋ jine hinchi mo go farka jine. Farka bumbo ga zuru daa bafa, farka bumbo ga zuru zam da da na hangaizai din kayandi a ga zuru aga zuru aga inga kwayo haru aga iyawa ka te yadin. Sannaŋ ba ina hauyaŋ garai no kwaine ini gar fari kwai ni gar inga far ra, da hau kwayo banka jitandi aga kwato iga hinna no ima zuru kwai naŋ kulu kan idi dama, nidi inga kachi I tambayoyi, i'bambanchai noya, wankaŋ zurunda afo, hau zuru hau ga zurun da farka, bari mo a zurun da farka, nidi.